Azafady roe rañandria, ka ñamin'areo ato va lahy tsy misy akanjo na tiserita metimety amiko fa raha ato reto tsy misy daa ñy vatako, ka tsy noho mbo misy ñañy ñy amin'izao, magaze fivilianareo azy añy zao oo, fa zaho eto ta hivily ñaiko fe raha reto la tsy misy daa ñanakahy ka,<ptoa> <ptoa> tsy no mbo misy lahy ñaminy ñy magaze zao añy vasa afaky añafaran'areo ñaikoe.